Iilroas sobis jo häste määnegi väikene salatikõnõ. Nii et tuud ei olõq üldse keerolinõ kasvõst kokko käändäq. Nüüd, kui pääroa mano joudaq, sis näütüses määnegi kas <hesitation> püree vai <hesitation> määnegi kasvokotlett sobinuq häste. Ja makõsöögis <hesitation> vabalt määnegi kas puuviläst kokko pant vai sis <hesitation> kasvopiimäga tettü makõsüük.